Haa niŋ iko nte mbee soola mobiletoo la wala mbee soola wotoo la mbe wotool taa la niŋ iko ibeŋ soo la ala mbaa foola ayee wotoo dina kaatu niŋ yaa je nka wotoo le taa niŋ ŋa wotoo taa nte faŋ le sii bula adaa kono niŋ na haajoo lebe keeriŋ nka kursoo ke ala nka taa bare bare mobileetoo nte mbuka haaňi woo kaŋ.